Cuaca re toma ngom kare duga cuaca bosa sedaba mou mou, coma wange sahu bato, cuaca malofo gena ena maku tiali toma tahun moi tora.